हाव दिसाक पांच तेह सव पवथ इमेल चेक कर्ता। अणि पॉयता किते येळा झाल्यार कित्याक मोनचें ऑफिसाचे सगळे काम इमेल येता। अणि हांव हुए बिन इमेल धारता।